Ndujan ndubuu han ndikan nudivii nuu yé, ununi tu iñi planta yí, nakache nu'a konkendo tinuña ñatenruchu en há ondono njuin iin yuku kui anraken ta'ame ngue un nduyununu ndute ndenda yena yununu, noni ini chandé ujun ngana ngué yuu kuá nguu indió.